.کب، کوسه، دولفین، وال، مرجان او مرجانی ډبره، سمندري مرغۍ، د ابو مار، دولفین، خټکی، بلبولو، لابستر، چمچ د بحر، پورپي، مارینو او داسي نور